नाएं कुत्ता की सबरी नस्ल एक जैसी नाहीं होतिए के एक जैसी उनमें मित्रवत रहतिएं। कोई कुत्ता की नस्ल ऐसी है जामें ज्यादा मित्रवत है, कोई कुत्ता की नस्ल ऐसी है जामें मित्रवत कम है।